سرکار دا نجی ورتاؤں نوں نیمّت کرنے وِچ کردار سماج دے ویدھائک ریتاں نوں سرکھِیّت رکھݨ۔ اتے ویکتیگت آزادی اتے سماجک کرنے وِچکار سنتُلن بناونا ہے۔ سرکار عام طور تے قانوناں، نیتیاں اتے نیماں راہیں صحت، سرکھِیا، نیتکتا اتے آرتھک ورگیاں شیتران وِچ نجی ورتاؤں نوں نیمّت کر دی ہن۔ صحت اتے سرکھِیا لئی سرکار تمباکو پینے، نشیلی پدارث دی ورتوں جاں سرکھِیت ڈرائیونگ ورگے ورتاؤں نوں نیمّت کرنے دے۔ <hesitation> قانون اتے جنتا دی صحت اتے سرکھِیا نوں <hesitation> سرکھِیّت کِتی جا سکے۔ قانون چوری، ہِنسہ جاں بھیدبھاؤ جیہے ورتاؤں نوں نیمّت کرنے سکدے ہن۔ جو سماجک ایکتا دے نیتکتا نوں نقصان پُہنچا دے ہن۔ اتے سرکھِیّت کِتی ورتاؤں نوں نیمّت کرنے سکدے ہن جو سماجک ایکتا دے نیتکتا نوں نقصان۔